Gne fomba fiasane lafaoro, <hesitation> appareil elektrika evakoa izy io, akô gny agniny e frizidera gnanikeo fa izy sy fampangatsia koa fa mampafana magnoro, magnamasaky fa fandrahoa poulet roti, fanaova frite pomme de terre mety avakoa da zay.